ന്യായ। ന്യായ പന്ന പദയ് വഛനേമ് അല്പുനഗ ധര്മ-ബുക്ക നിതി। ഭ്ഹഗവദ്ഗിത ധര്മ-തത്ത്വ അദരിത ഏപ്പല സത്യ-ബുക്ക നിതി മര്ഗദു। ന്ദപോദുന്ദു കല്പനേ വുജപവോന്ദു। കോല്ത ബുക്ക തിര്പു। ന്യായ ദിയ്ശേരു। തിര്പു കോന്ന ഏപ്പല ജുസ്തിചേ അദിപോദു। ന്യായ ന്ഗപേവസ്തേ ഥുക പതനേമ് തയില ന്യായദ പ്രഥിമേല അവു ജുസ്തിചേ ഹോജപവോന്ദു। സത്യ മേയ്വജയതേ നമ്മ ദേശദ രശ്വിയഗോശന്യദുന്ദു। മഹഭരത ബുക്ക രമ-യേല്ദു। യിദിശ്തിരന ധര്മ-നിതി തേ ബുക്ക രമ ന ന്യായ പേത്നേ। ന്ദു പ്രമ-പോരനിക കഥ്യ അദിപോദു। വത ഇതു ന്യായ ഉന്ദു। ഭുക്ക സമജികന് ന്യായ। ഭുക്ക അമ്ബേത്കര് ബുക്ക ബരഥിയ സമ്യിധനദ। ഐത്ല ന്യായ। നമക്ക ജുസ്തിചേ ഹോ ലിപ്പോന്ദു। അവുലു ധര്മ ഇപ്പോന്ദു।